<hesitation> Okuhabuura okanatungire, obukaaba nenkuura, <hesitation> abazzire bange bangambaga, mukutiina mukama nuho amagezi gatandiikira. Kinyambiire omukukura kwange, nkuziire nintiina mukama na'abaaana bange, omuka yange tetusobora kubyama tutasaabire, eitweena, nitwikarahamu ne'tusaaba. Kinyambire munno, okuhaburwa kukanyamba kukuura nentiina mukama no'kuheeraza mukama.